إذا تفرغت لمدة إسبوع كامل أول شيء في أول يوم أريح نفسي بالنوم والإستجمام، ثاني يوم أطلع مع الأهل، أو الأصدقاء نروح للبحر، أو المنتزه، ثالث يوم أركز في هوايتي، زي القراءة، وتعلم شيء جديد، رابع وخامس يوم أمارس الرياضة، وأستمتع بوجبة لذيذة، سادس يوم أزور المتاحف أو المعارض الثقافية، وآخر يوم استرخي ،وأشوف فيلم أو مسلسل بدون مشاغل.